Edteh nuk midih edteh aya' nuk leng-leng doo' ngen keduih ridtu' inih keh, bilih kuh let ngen kanid kudih malem, iyeh ineh tungul lem binan, binan sineh binah kayuh belian. Narit neh teh kayuh belian sineh, kereb tidih, lapa teh arit dih koh, leng-leng doo' ribed neh nuk sineh. Neh nuih mala ngeneh kan kereb iyeh naru' edteh ngekuh beruh? Ei 'am kanid , na'em kereb naru' ineh keneh ngekuh, laya' neh tidtu' kudih tu'eh binan sinih malem, ikel-ikel tuih neh ngarit idih kadi' nuih doo' buluh ngen tungul sinih. Edteh teh man, edteh teh gaber, edteh teh drawing bilih kuh let ngi Myanmar malem, rayeh ketuh teh nuk midih sineh linukis la'ih suk leng-leng mileh numur satu dictionary illustrator ngi Myanmar neh nuk sengkito kuh ngi ruma' ngih, Dueh inih nuk leng-leng doo' ribed ngen keduih ridtu' inih.

Na'em alat music keli' kedinarih raut doo' piyan ninger music ninger lagu tupu. Raut midih luk ineh na'em meto' narih keli' .

Neh kapeh dieh

Tibu luk tu'en uih doo' selalu nier doo' gai' ni'er ieh neh bua' busak luduh

Lem bawang kamih malem renga' uhm perang ngen Lun Indonesia malem koh mimang kamih bawang kamih lat ngi Main, buro lat ngi Pa' Main muli' may ngi Bario. uhm may mado lat ngen munu'. Eteh man neh meto Printeh msti muyuh bubuh buro lat ngi Main may ngi LemBaa' ngineh neh inan ruma' sekolah beruh inan teh klinik kedh koh. Renga' ineh malem neh inan sekolah may klinik Pa' Main kadi' nidah mamug iidih ngen kamih kadi' neh kamih bubuh may merada' ineh may Bario.

Nuba' luk lang-lang doo' tu'en ngelaak ialah kalau kayu' bahasa Kelabit naru' nuba' laya' penguman luk doo' lang-lang doo' main ruyung nuba' laya' neh da'un ubih dan lisem.

utak beto lunwan luk daat ranae anak deh dih teh nuk nu'uh deh anak beto daat ranae keleh lunwan nuuh deh sewa sewa teh narih petuuh ranga narih mait

Naem doo' tabe' guna bank lam talian kadang-kadang sala' tah nuk tuen deh bayar.

Warna suk leng-leng doo' pian keduih keyh, warna sia'. Kineh teh maya',[aah] doo' belatu' warna sineh ko'. Mado peh narih ni'er dih li...t belatu' tidih let nangey. Ngapeh-ngapeh peh mula' teh kayu' aah berira' neh, sia' teh. Mesti teh warna sia' sineh ngidih ngidih. Bunga' peh sia' tideh. Ah Langit peh sia' tideh beruh malem. Kadi' neh keduih doo' pian ngen warna sia', mey... mey Ah warna duih Football kelab Liverpool peh sia' teh dideh sapa' dih.

Ngi ruma' tauh anak adi' iih raut bol tupu teh pelaba tuen deh. Temidteh raut nideh volley ball. Naem meto' mula' naan raut tuen deh ngi nangey nuk perkakas nuk naem idih. Padang pun naem teh mula' inan ideh raut.

Kamih dengeruyung ngulu usin dalam bank atau ngi ruma'.

Kerja uih doo' piyan iih lah nuuh ruma' sendiri'.

Lemulun lem bawang kamih mili' lun rayeh ni'er lemulun nuk doo' rajin merey tulung rakyat ngi kampung

Ngi bawang kamih ngi dayeh ngih mala tana' narih merar ketuh teh tana' kamih dengeruyung, mula' ketuh teh tana' kamih dengeruyung, ena' tupu teh ken da'et dih koh na'em title deh. Nih neh ridtu' inih kamih la' naru' mutuh title dih koh, title under Section sixteen, atau title under Section Six sorry meytitle nuk under Section Lapanbelas neh tupu teh keda'et mala taha' mula' ketuh.

Uih ngelinuh renga' narih pakai bank online dih am am pekenah narih sala' sala' tekan lah pesala' mey lem bank lemulun beken [er er] tusah nikoh kadi' idih am tulu iko na'em milah tu'uh ngan idih hilang lah raruh lah duit iko. Kinah neh.

Masa sekulah keduih doo' piyan err belajar err history, kadi history narih belajar tentang ulun ulun lemulun luk ngilad.

Nuk kenen nuk na'em doo' ngen burur narih keyh... ieh ineh nuk kenen kayu' lemek-lemek', pelaba tu'uh kuman nuk midih, mirup err... burak, nu'ut, mey kayu' nuk belaan deh ku drug iih. 'Em ineh doo' ngen burur narih. Mey lem kayu' err..

Manid na'an teh doo' tauh lemulun perenggai'. Awan tauh peh, manid na'an doo teh. Inan luk doo' ileh kerja, inan neh luk mileh nani, Inan neh luk doo' beri'an eh, manid na'an teh doo' tauh lemulun perenggai'

Lem ayu' edto sinih doo' dto dih doo' mait idang, doo' naem mudan, doo' inan lemulun may kerja, ay lati' may nuuh sibu deh lati' dah.

Ta'uh naruh anak kadih ngi sekulah do do ramah lam rang idah sendirih, do barey luk do kabarey kuan[aah]lun ruyung dah, kawan kawan luk sama sekulah ngadah [ handphone ring sound]

Luk midih naru' lun ruyung kamih bubuh mey bawang beken ngilad kadi' mado kamih let kedai-kedai, mo, let ngi pasar.

Mula' mento dto' tu'en tauh ngerayeh luk pekaley tauh ngerayeh renga' anak tauh ngalap lun ruyung eh, pengeh ineh keh pekaa' ngadan ngerayeh teh sineh men, temidteh ibal lemulun keh ngerayeh edto tenganak nideh.

Narih mileh karuh lun tauh karuh Kelabit let madi' malem neh narih ruyung lun uwan narih ko' 'am karuh beken tu'en narih belajar, mesti belajar karuh Kelabit . Pengeh mey sekulah kidih teh narih belajar karuh lun buda' karuh lun English. Kayu' keduih koh pelaba keduih doo' piyan la' ngimet kapeh karuh Kelabit suk leng-leng doo' peteten err pedingeren tu'en narih mala ngen anak adi' nuk beruh nih koh. Kayu' kedinarih nih err rayeh neh umur narih repet ngen kedideh mala karuh Kelabit tu'uh, kapeh idih kereb belaan setu'uh neh.

Mo inan program ideh nuk nuuh kamih luk doo' iah ineh idah marey uhm naru' project paip may kenap-kenap ruma', naru' dalan lam erang-arang ruma'.

Ngi ruma' tauh pelaba edto deh ma'it idang, temidteh eh mudan iyeh. Utak iyeh ma'it idang keh doo' neh inan tauh mey lema'ud, mey nibu padey, mey naru' lati'. Mudan beto' iyeh keh mudeng neh tauh ngi ruma'.

do' nuk senaru periteh ngen kamih resu' inih um mula teh kemajuan bire deh ngen kamih kuh ayu um kapeh deh nu'uh ngi lem bawang eh inan teh lemulun nuk belaan ideh kuh Pemanchca inan teh Pengulo inan teh tua kampung kenep-kenep ngi ruma kadang kuh ngilad ke' setupu teh um pengulo kamih nekinih teluh neh ideh edteh ngi Bariu edteh ngi Long Peluan Long Banga edteh teh pipeh ngi Long Seridan neh ideh binegi ngen kelabit do ketuh

Ideh lun merar ngajar nebada' anak adi' lem bawang uhm mala ngedeh naru' doo'-doo' rema' doo' sama-sama lem bawang nuuh baang sendiri'.

<noise> Mo mulah sibu[um]pangah sanibu[um]padey nah, buah nah, daley nah[sh][um]karid karid[um]mo nah nuk pelaba do

No audio.

err ]Nuk kenen nuk na'en kereb kenen tauh kididh-kidih eh ineh nuk naru' kuayu' daet dih kuayu' err iko inan lun doo' piyan mirup am idih doo' tu'en atau pun nuk kenen nuk na'em kereb kenen kuayu' labo berek dih labo nuk lemek-lemek dih lato-lato dih am narih kuman dih am idih doo' ngen burur tauh dih kemuh. Mili' kerid, kuman kerid tupu teh narih, luwang, ineh teh nuk doo', bua' teh nuk doo' kenen narih kenep edto, kenep idih lah kadi ideh inan vitamin lem burur tauh dih. Ineh teh.

Mo inan kamih dengaruyung nuk naru' bajet kayu' bajet may nalan may ngapeh ngapeh. Lem sa laak uhm sa kua'.

music luk inan uih do' pian ieh ineh tentang um ni'nger lagu-lagu rohani

Er I think the last twenty thirty years pekaa' neh nuk pakai deh technology ngilad na'em mula' tu'uh mudeng ngi lem lati' teh narih kinih neto' err mula' neh nuk err nuk advanced ih lah. Maya' ineh neto' lemulun dih kinih.

Ele' leh am keli' sinih. Kadi' am man lun merar marey nuk enen nuk daat ngen narih. Mimang ayu' tideh marey nuk kanen nuk doo'. Burur narih kadi' naem kli' enun nuk kanen daet ngen burur.

tak narih nier pep peperiksaan anak adi' kinih keyh mula' nuk tuen deh uhm multiple choice. Am keduih doo' tuuh piyan ngen nuk kineh. May koh naru' narih malas balajar masa' bukuh textbook narih nuk naem man narih keli' dih. May narih ngi may, may periksa' koh tick-tick tupu suk pian narih asal dih check tick narih doo' paak teh niat narih. Nglad keyh, mesti tah narih perlu nulis edteh atau dueh uhm line jawap doo' ditauh utek narih nganeh nalan ngilad. Kinih, mula tuuh multiple choice.

Tauh luk mudeng ngi bandar eh inan kereta, inan motorsikal teh tauh peregaie' luk inah tupu luk pakai tauh mey nalan lem idih.

Mo renga' narih doo' milah tinggi sekolah nah luk naru' narih dita' niat tapi am doo' narih dita' niat .

Ngen lemulun nuk taut belaan keduih sembayang. Am kelupan idih Tuhan ruyung ngapeh-ngapeh peh narih Idih teh Tuhan iring narih. Sembayang narih kereb teh marey kail. kereb teh Iyeh marey akat, kereb marey tueh ngen narih. Neh duih, duih tebada' ngen dulun.

Sapa' atau pun bakad uih doo' piyan pakai iyeh ineh warna merah. Sapa' kebaya.

Detauh nuk mudeng ngi la'ud nih mula' na'an teh bunga' tu'en tauh nibu. Utak tauh mudeng ngi kampung ngih, padey nidih, sibu bua' neh nuk pelaba tu'en tauh ni'er

Mala keduih, Country music, Alan Jackson, Lobo err iih beruh Billy Carrington, neh kereb tu'en kuh mala masa sinih.

naam keduwih suk raut video eh ku'ayu anak adi eh ngilad tak deh raut raut pakau neh tupu teh keli narih

Lem linuh uih lem ayu' anak kudih lem lem lemulun luk piyan medting ngedah, merey mada' ideh karuh nuk doo' lah, merey ideh kuat sembayang ngen Tuhan , naru' adet nuk doo' ngen lemulun, homat orang tua, hormat siapa saja pun, kita mesti hormat dia dengan adet luk doo' dih. Kineh tebada' tauh ngen anak tauh supaya ideh kereb doo' lem ulun deh.

Do' raut nalan nalan kadi do' narih exercise do' kesihatan burur sendiri

Doo' na'em mula' laput lem inan kamih mudeng

Mula' tauh kinih tak meto edto lun tinganak tauh neh neh tauh nawar lun ruyung tauh kuman peruyung, tebubpun peruung neh tauh, sembayang peruyung, nani peruyung pengaliat tauh pegerai.

Kenep narih kuman, muru' ayu' teh narih tidtu'. Neh nuk leng-leng doo' eh. Tak narih na'em muru' tidtu' narih luyu' teh tidtu' narih. Mula'. mula' teh lutung mey lem tidtu'narih, kenen narih.

Lem linuh uih tentang raut, raut nuk peruyung teh doo'. perakum, sama-sama ngen lemulun mula' doo' teh narih pekeli' lemulun beken.

Lemulun nuk nani kekuan keduih pu'un na'eh keyh. Leng-leng doo' pian keduih, Elvis Presley. Miusik beto' idih doo' pian keduih The Shadows. Doo' peteteb dideh miusik iih ko'. Ideh neh, dueh ineh leng-leng doo' pian keduih paad inih. Shadows, keteng idih tideh. Elvis, pengeh muli' nieh mey ngen Tuhan.

Utak narih na'em naru' peperiksaan, na'em naru' uji keyh, uji keyh, 'em neh anak adi' la' belajar. Doo' ayu' teh inan peperiksaan. Doo' ayu' teh inan, err... err... inan nuk penkap ileh anak adi' iih.

Masa uih luk lang-lang doo' liat masa uih neh mabi kereja masa enam puluh tahun. Am kerja iih. Lang-lang masa bebas dari kerja.

Mula' ideh nuk dagang beruh kinih perlu ngan usin, kereb tidah ngutang keneh utak narih ngutang mesti teh arih err berusaha bayar idih muli' kidih teh narih kereb maju.

Lukisan luk uih doo' piyan iyeh neh lukisan batik.

Uih doo' piyan ninger lemulun menani err hymns enun kan keditauh ngidih? {Erm] menani ngubur Tuhan mey menani lemulun ngeramai niyat narih kayu' sape' dih menani menani lemulun mula' kayu Bettles dedih kayu' err Elvis Presley dah idah menani ideh neh inan tebada' lem uwang dih kadi' narih teh mileh ninger dih lah sipeh suk doo' dih kineh teh apen narih. Doo' piyan ninger unih dih keduih, Sape' beruh men doo' piyan kuh ninger idih. Sape' sinah neh naru' hiburan lem niyat narih sebuleng kadi' iyeh local music men iyeh. Sape' unih raut sape' biasa lah.

Lemulun nuk naru' dagang lem bawang kamih keh err nuk tusah iyeh ineh 'am mula' usin pakai deh nepu'un dagang dedih koh neh tuseh. Am teh bank ngi bawang kamih ngih meto' . err Neh peh naru' dih tuseh. Pu'un-pu'un ngilad keh am narih err migu' masiew nuk midih. Nuk keduoo' kinih keh nakat nakat nideh masiew nuk midih err neh ken doo' dih ridtu' inih.

Paad teh laput iih ngen... bawang lemulun mula'. Kadi'... mo, tak eto iih doo' , pelika nidih. Tak edto iih da'et, mula' laput. Laput mitem nideh. laput buda' nideh.

Miujik luk tu'en kamih biasa lem, naru' lem adet kamih sendiri' ieh leh sapey'.

Naem tun teh teknologi nuk inan narih rapang tusah nk midih doo' tidih tauh lemulun nuk mileh ngimat milat pakai iih dih tidih nam jadi' susah-susah ngen tauh. Doo' ayu' abe' idih naru' ulun tauh sennang maya; ileh narih pakai maya' ileh tauh lemulun teh idih.

Lem linuh uih technology luk doo' ngiyuk atau pun ngedoo' ulun lemulun iyeh neh err telipon dan lap top computer.

Technology nuk kinih ngan kedinarih pakai handphone, err na' ni'er communication tupu, naru' telephone, naru' whatsApp, am keduih raut-raut game ngidih . Am beto' inah ngi ruma' beto' pakai computer, lap top peh naru' kerja, peh naip surat err taip nulis err sekunuh ngidih ni'er information lem google nuk kineh-kineh dih koh. Inah ridtu' inih ru'en keduih.

"Uui mutuh doo' leh naem keduih ninger ulud lun merar ngilad lem ayu' ulun deh puun ngilad. ""Am lemulun nuk keli ulun tauh ngilad kadi' am ideh mala ngen kadinarih."

Ay lem ayu AI neh represen iyeh ineh ngalap kerja lemulun bisa iyeh mileh lah kadi' naem man iyeh kayu' lemulun kadi' kayu' tauh lemulun dih mileh naru' pangeh set pangeh sinaru' lemulun iih. Neh mileh naru' kerja kadi' nieh mileh naru' dih

lam linuh uih perhimatan nuk lang lang do perlu kuan lamulun mulah iyah nah , rumah sakit <silence> [aah]idah[aah]inan [aah]klinik ngi kampung

Program radio lem bawang luk inan narih doo' piyan iyeh ineh ideh mada' ago pakai talian.

Luk midih luk inan uih luk uih doo' piyan, teknologi nuk inan uih doo' piyan uhm iyeh ineh handphone.

Enun ilung raut nalan-nalan? Ken mey nalan-nalan tupu teh narih? Ley'. Nih men keduih na'em keli' nuk midih sineh. Tak iko mala eksesais nalan, nalan-nalan tupu, mo doo' tidih terun.

Nuk midih naru' keduih da'et iyat keh ridtu' inih err anak adi' nuk beruh nih, mula' deh na'em sembayang neto', 'am mey tebubpun, ideh pelaba tebaya' ngen nuk midih beken eh koh. Ngilad keh mey tebubpun abi-abi teh narih dengeruyung ngi lem baa'. Ridtu' inih keh mula' na'an-na'an teh nuk megawet ideh kinih, kayu' telepon megawet, atau pelaba mirup beruh, pelaba nu'ut neh lemulun kayu' ngilad beruh. Neh inan narih da'et lem burur, 'am narih keli' kapeh neto' narih keli' kapeh neto' dueh ngepulu' laak let nginih.

Tulu uih la' ngiyuk ilah kudih uih la belajar nuuk bao.

Tauh dengaruyung perengai', lem inan tauh pegerai' ineh neh leng-leng doo' kinuan ketauh. Kapeh ken daet peh lem inan narih keh doo' ayu' teh idih inan narih mulun. Kapeh ken doo pehga' ngi baken am tidih ken doo' ngen nuk inan narih. Ngi tempat narih teh inan narih doo' pian.

Bukuh cerita anak adi' nuk doo' piyan lem bawang dih iyeh ineh cerita bukuh Tuhan Yesus bukuh nuk naru' mulun doo' doo' ngedamey niyat narih supaya mula' lemulun keli' Tuhan doo' neh tebaya' linuh deh ngan nuk doo' lah.

Yie lun merar deh kinanak me' sekulah neh tupu neh tupu teh lawe lemulun lemulun me' penak lem nuk tu'en deh dih ken deh do mileh lam sekulah dita um kerja deh dih ranga pengeh me' mekap kerja

Ngi bawang kamih mili' lun rayeh renga' err pilihan parlimen ataupun pilihan state kedeh koh Undangan Negeri mey mili' lem midtah kuleng lem epat laak tad ineh eh. Mey pakai undi kertas, am kamih pakai undi elektronik ridtu' inih.

Renga' naru' nuba' laya' mesti narih pakai lajang luk tuuh luk ngem penaru' nuba' laya'. Doo' tidih naem maseb. Penguman nuk paling iyeh ineh kari laal.

ngi rechu inih narih ngi bawang ku'ayu ngi kuching ngapeh-ngapeh kereb teh narih pakai telepon aban teh bawang bawang leng puneng ku'ayu Bariu temiseh lem arang dalan lem pulung kadi naam neh nari kereb conection ngi dange adche men maya service provideri maya sapeh telepon nuk tu'en narih pakai mento dih

mo mala teknologi nuk kinih beken ayu tideh let ngen teknologi lun merar ngilad am teh talipon kamih am teh um mobile talipon kamih ngilad pakai nulis surat teh lemulun ranga deh la um mare' message ieh

Lem duih linuh dih [stammers] peresa' lem sekulah dih i' itung kayu' err nuru' anak kuat belajar lah atau pun iko, mesti iko mikir abi-abi nuk binada' guru' ngemuh na'ah dih supaya iko kereb umak mileh kem sekulah mudih, Ineh erti ideh naru' periksa' periksaan ngen anak adi' nuk lem sekulah dih, doo' teh keli' narih sepeh suk inan sekenan na'ah dih, Kineh tidih.

Lem bawang tauh ngih mikat nekap belanja' kayu' luk midih luk tu'en-tu'en belih ngi la'ud ih tun teh luk mikat ngen ketauh luk ngi dayeh ngih, da'et dalan deh muit luk midih. Kadi' kinih inan neh dalan inan neh dalan tu'en deh meley neh narih nekap nuk midih ngi nangey.

Iih mutuh doo' leh naem ngadan gituen keli keduih karuh Kelabit. Miney sekolah Orang Putih tbe' narih malem narih keli' nuk constellation stars, ngadan stars.

La' pakai teknologi kuh kuan nai; uhm pakai telephone narih semulud kirim message ngen lemulun maya' whatsapp narih ngalap gaber kirim idih ngen lemlun nah keduih pakai duih telephone dih nuk kinah koh. Nir video nuk tuen lemulun mada' iih. Edteh man pakai computer pah nulis narih surat pah narih kirim email whattsap enun-enun narih pakai am keduih pakai teknologi raut-raut games iih.

Manid naan teh raut nuk pian tauh lemulun. Ibal lemulun doo' pian sebuleng dueh iih inan ibal doo' pian raut peruyung maya' pudut raut sineh teh idih.

Ngih bawang kami... edteh na'an tupu weather ko' na'em ieh epat naan kayu' ngih bawang lun la'ud kayu' nigh bawang Amerika - Winter summer, autumn, spring tad ineh. Edteh tupu tieh kadi' narih mala ken mudan ieh, ken lau' ieh, ken bariw ieh, ken errr... ken deremun err... dto err... edto ko'. Kineh teh belaan kamih tungey.

Lem bawang kamih, perenggai' teh lemulun. Karuhh enun pideh keh asal narih keli' ilung dih, kan da'et idih tu'en, pelaba teh doo' ileh ibal lemulun pelaba mula' karuh, mula' macam, mula' na'an karuh lemulun.

Mula' na'an mento raut anak adi' ngi ruma' tauh. Lem sekulah beto' ideh keh raut lun la'ud nideh kayu' basketball eh, raut boll nideh .

rechu inih ken inan um narih kereb ngalap utang siit siit let ngen let ngen bank peh nepuun nepuun dagang rechu inih ku neh nuk um nuk bere peritah ngen lemulun rechu inih pakai bank penepuun dagang ngilad naam tebut teh nuk kineh aban teh burur burur narih inan usin laah penepuun acha dagang dih teh inan

Bawang nuk inan narih la' mey keh, mey Australia neh narih, mey Englang neh narih, mey America neh narih , mey European countries pun doo' teh. Ngapeh pidih terun kan na'em deh doo'.

Nuk uih nier lem paped uih nier dih iyeh ineh uhm pilihan raya ngi America ineh. Trump am dengan Kamala Paris, Harris pelaba doo', pelaba doo' ramai deh tabe' tapi inan teh lemulun nuk daet singu' ngen lemulun dih man. Kayu' Trump kedieh neh pekaruh mala karuh mula' ngen lem kawasan iyeh kai' lah ideh neh mail lalid nedih dara' tidih. May neh Harris, Kamala Harris kedieh ramai doo' ketuh teh dieh dih mula' lemulun sukong kedieh tuen iyeh. Neh paped, neh nuk keli' keduih masa sinih dih lah.

mo puun puun ngilad keh anak lun kelabit burur teh narih kadi narih mileh karuh kelabit ngen lun merar narih mileh narih karuh lun beken kadi narih miney sekulah eh miney narih belajar naru karuh lun buda eh me' melayu eh

Lun tauh luk inih nier wayang lem TV neto' ideh. Lem kenep lubang ruma' inan TV. Nier-nier wayang lem TV tupu neto' ideh pemataso deh dedtem. Medto beto keyh na'em neh ideh nier luk ineh. Mey lema'ud neto ideh. Nier cerita lem TV neto' ideh dedtem.

<coughs> Tulu uih doo' piyan raut nuk pruyung lm edteh panen tad inih. May ko am raut suk sebulang-sebulang. Example renga' narih raut golf edad ineh. Raut peruyung kayu' raut ebol dih tsn nsrih doo' ileh uhm naru' nuk midih peruyung. Naem nebuleng nuk midih. Kidih teh narih mala kerab tulung edteh burur ngn dteh burur. Kapeh narih edteh panen kereb naru' edteh nuk midih doo' teh belatu' paad-paad kerja, paad eden naru' nuk midih.

Eii ulun lun merar ngilad peh balu' deh. Am deh pakai usin. Usin mirat kinih keh bayar pakai usin nideh. Maya' nuk mileh kinih men inan neh credit card deh, inan neh debit card deh, neh makai deh bayar nuk midih.

Na'em mento ditauh pupu eh raut raut kad neh , raut video peh tauh na'em . Anak adi' luk kinih teh nuk raut video neto'. Ketauh luk merar eh na'em tebuut teh tauh keli raut video luk tu'en idah eh.

Uih blajar karuh uih sendiri' ineh lat ngen tesineh uih sendiri, lat ngn keluarga kudi nekaruh ngen idah semenja' uih lahir di dunia uih pekaruh ngen lunuwan kudih nekaruh ngen uih lem karuh uih sendiri'. Rayh nuih may nuih sekolah peruyung neh ngen kawang kudih uh belajar karuh ideh lah itu lah idih mula' ina. Am man ideh uih kadi' nah ioh belajar karuh idah dih. Kineh.

OOh mula' naan teh nuk kanen piyan narih nabe' kapeh sapeh teh belaan. <laughs> Mala sibuh-sibuh. Doo' piyan keduih ngen Labo Berek segerang iih keyh. Tak narih barbeque idih keyh naru' siit udtu' dingi siit curry siit uhm ipa' ngidih koh, pangeh naan doo'-doo' ineh nganeh kineh tuen neh, tuen naru' idih lem oven doo' saget renga' kineh dih atau nunuh dih. Adu tak narih kuman nuk midih sineh ken narih adui la' telen teh rier narih.

[Umph} mutuh doo' keduih ngan sinih am keduih pernah raut video neh raut enun-enun nuk lem ena' enun lem err 'am internet lem telepon. 'am keduih pernah raut neh, 'am keduih keli' mala sineh.

Ngen ketauh luk maya Tuhan eh, edto Christmas , neh leng-leng doo' piyan tauh. Doo' piyan papu' lem ruma' sembayang dih peruyung-peruyung ngubur Tuhan nani ninger ago ' Let ngen idah inan teh edto beken tu'en tauh ngerayeh-ngerayeh ngadan men, kayu' party mekaa' ngadan , irau, neh luk tauh doo' piyan eh.

Ngilad, lemulun err... nuk nu'uh dedtur nuk ngeren iih keyh, keli' deh teh lemulun nuk doo' err... kati'- kati' naru' inih lem bawang narih ngilad. Tak edteh lemulun nuk perlu tu'en nu'uh ko', lit mala mey narih ni'er ena' sinam sengih mey ni'er ena' inih nu'uh kineh. Kadi' kinin ko' inan neh nurse, inan neh doktor, inan teh misi. Tak narih perlu kinih mey nekap ideh teh narih ridtu' inih.

Lem linuh keduih lang-lang perlu tidah naru' dalan err mapit kenep-kenep bawang lem Sarawak nih. Neh suk elang-elang perlu lemulun eh. Idih teh err tauh penak kenep burur lem bawang eh.

bu'ngah bu'ngah luk uih pangah niar <silence> iyah inah, bu'ngah luk sanibuh uih dih ngi ruma kudih <silence> bun'gah, nga, ngadan ,ngadan bu'ngah inah bu'ngah rose...idih niah...[aah] <silence> <noise> [aah]bu'ngah...[aah] macam bunga ditanam ku disana ...itulah[um]bunga.. yang ku <silence> kembali ku tanam diah, lepas itu ku beri dia air, beri basja dia[um]......